Ny fampiafagna grille à pain draiky ediny ampiditra akao le mofo malemilemy regny de misy raha tiregna kely zay izy de misaoty avy akao le mofo sady lasa tranche madiniky de mikaretoka tsara sady mafana.